Udogo erijaala dawea daron kede kon sheekha ikesan, kede kon weliya ikesan, baba salahi tachikesa. Murkeen jamaa shaafala ezinoosa, miraju arodinog dibashay log murkee lo adu lo lifa wida kir nefs al jamala salag sali naya, bagnikesa ademiri naloku ukiroku inga lakin, uu nakumu yani, jeel gadiema.